أجوول له هلا وغلا وشرفتنا وشرفنا بمعرفتك يا اخي. كيفك? وكيف حالك؟ وكيف الحفلة؟ شفتك هنا وحبيت أتعرف عليك شنو اهتماماتك؟ تبي حاجة معينة؟ انت <hesitation> انت ايه وبعدين نسمع منه وأحاول افتح مواضيع تهمنا عشان نبني حديث ممتع نتعرف بشكل افضل.